أول شي نسقيها نرويها الري المناسب، نكترش لهم مي مرة ولا مرتين في الإسبوع، حسب النوع كل نبتة ليها مقدار معين من الشرب اللي تشربها، أهم حاجة نحطها في بلاصة توصل لها شوية للشمس، وبعدها ننظف الورق بتاعها من الغبار، شوفوا بالله شكلها حلو نسقيها مرة -مرة في الشهر، باش تكبر بصحة وتكون فيها كل الفوائد.